Ndikkinami mi nodda goddo mi wolda e maako dow mi yerba patakewol, Ngam tomi yerbi patakewol do mi wala tabitinaare dow o laari malla o laarai malla o naftiran malla o naftirta be mai, Amma tomin woldi e maako mi yecca mo haaje am mi nana haaje maako min dara min darna haala gotel ha dow komin yidi.